Yasoropai tumpa pe se mobenduce mopeti teta pe, oime anoi sereta, baeti aipota alquiler jare apartamento korepoti jeta ueka jaema imama yasi ou obae yande yanbuepi baera, jaema baeti mi oipiti jokuae yanbuepi baera, se seretapei aiko.